Modifikimi gjenetik i qenieve njerëzore ngre shumë çështje etike. Nga njëra anë, mund të ofrojë kura për sëmundje të rënda edhe me përmirësu qualità e jetës. Nga ana tjetër, ekziston rreziku i krijimit të pabarazive ose abuzimit të teknologjisë për qëllime jo etike.